Ah sy itovizany sakafo am <hesitation> am- biôlozika mban'ny <hesitation> ampiasena akora chimique zao a tsirony, tsirony a le sakafo bipolozika izy a tonga de hoe tonga de matsiro fa le chimique izy a na sisy produit chimique iny izy a de sy possible atsiro zany si.